To e <hesitation> e náá’ fí kié’ re fáá’ra jö nɇ kie’ ta re bóra ‘mo, re bóra ñí töo e je re i ‘mo, kie’ ‘néé’ ejöba fí kié’.